Cuaig ni fu lá áh nou áh ain la taig tzai noh gié la oh ji óh noh ain mandarain muoh shiu tzá cau shiu tzá tsi muoh tza jugo la oh gí oh aing muoh shiu tzá mjú muohshiu tzá mu cháh muohh shiu tzá la jo gi oh naum aing tzáh kau la yaig aug máig shiu ju cha éh la jo gi la báh faig muoh shiu tzá éh noh mju au noh to chá áh laig mhuo éh la go gi oh la báh aing no ain ain tuah noh cau shiu tzáh la go gi oh áh aing-aing táh áh koh aing táh cau tzá jo oh la áh-áh ñi la bá áh aum tzá mu chá shi cau tza éh áh jo a cuaig la báh cuau gieh gau mü chá gau asi.